ⴰⵏⴻⵎⴻ ⴷⵉⴻⵜ ⵇⵓⵜ ⴽⴰⵔⴻⵏ ⵜⴻⵜⵙⵉ ⵜⴻⵜ ⵜⴻⵉⵔⴻ ⴰⴰⵏ ⵀⴰⵔⴻⵜ ⵜⵜⵉⵢⴻ ⵏⴷⴰⵀⴰⵍ ⵀⵉⵙⴰⴱⴰⵏ ⵡⵓⵜⵜⵉⵍ ⵍⴻ ⵢⴰ ⴰⵀⴰⵇⴰⵏ <noise> ⵍⴰⴰⵣⵉⵎ ⴰⵢⵓⴽⴰⵏ ⵉⵣⵍⵍⵉⵢⴰ ⵎⵓⵣⵍⵉⵢⴰ ⵜⴰⴱⴰⵏⵏⴰ ⵏⴰⴽ ⵜⴻⵙⵙⵉⵏⴰⵏ ⵏⵉⴽⵡⴰ ⵡⴰⵢⵉⵍⴰⵏ ⵡⴰⵢⵉⵍⴰⵏ ⵇⵉⵎⴰ ⵎⴰⵇⵇⵓⵔⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⴰⵔⵓⵜⴰⵜ ⵙⵓⵏⴷⵓⵜ ⵜⴰⵇⵇⴰⵍⴰ ⴷⵓⵡⴰⴷⵍⵉⵏ ⵜⴰⴰⵜⴰ ⵎⴰⵜⵜⵉⵀⴰⵏ ⵎⴰⵜⵍⵉ ⴽⵉⵜⵜⴰⴱⴰⵏ ⴽⵉⴱⴰⵜⴰⵍ ⵡⴰⵇⵇⴰⵉⵢⴰ ⵏⵓⴽⴽⵉⵢⴰⵏ ⵇⴰⵎⴰⵏ ⵜⵉⵜⵜⵉ ⴽⵢⴰⵏ ⵡⴰⵜⵜⵉ ⴽⵢⴰⵏ ⵜⴰⵇⵇⴰⵍ ⵇⴰ ⵀⴰⵜⵜⵉ ⵢⵓⵜ ⵡⴰⵜⵉⴻⵏ ⵜⴻⵜⵜⵉⴻⵎ ⵜⵉⴽⵜⵓ ⵀⵉⴽⵜⴰⵓⵎ ⴽⵀⵉⵍⴰⵔⴻⵜ ⵜⴻⵜⵜⴻⵙⴰⵎ ⵜⵉⵎⴰⵏⵏⴰⴽ ⵏⵉⴻⴽ ⴽⴰⵎⴰⵜ ⵜⴰⵡⴰ ⵀⵉⵍⴰⵜ ⴰⵢⴰ ⴽⴻ ⵏⴷⴰⵔⴰⵜ ⴽⵉⵜⴰⴱⴰⵏ ⵡⵓⵢⵉⵙⴰⵔⴻ ⴷⴰⵜ ⴰⵡⴰⵔⴰⵜ ⵜⴰⵡⴰⵜ ⵜⴻ ⵎⵓⵣⵍⵉⵢⴰⵏ.